Egeta tere masan afiemeru ba mi nah beh banmarakiki-oji kpee namaa fiamaramu ele fiamuru wey chue pee anu wenso nsan see kai Obari ko Owanenu. Binamikomoi ife egeta bara agbara, agbara binagbara tebere wia oka eteracura nkaja pee enu nde berre intite wey filma ami nini ma ee agha say njura rota fiamirasiye un akureke inte bra aka ba jeri ann ekpee wey ma gbora chu nsan tebe omo ko a churry weren oboru. Etale rebakunre dor obo nana pee a kor bra aowe wa ein intite a bera nene gbela-nmi churai wey amara intite Kabora okun relabin anu ra basen a kpie ka kpee mbor okei sorobanayo ochu okun wwey tem ololo-mbalo bey mbalo refie gema sen mbalo Kwen-Eleme. ekoth bra aowe wah intite oka yae mmi eleme oka inichi mbelo oo okaka obari wes owa inogetogeta ra bella bodoe jian Yien ogbere ma labiyo okunbechue ma labiyo beh afiabarami ede ma baranee.